Ngua̱ sá kuni salsa̱ xi tsi̱e̱ jña̱ kútú mixúannée̱ kua̱ nkjín jku̱ya jña̱ tjin íbi̱ ku̱ni xi jña̱ kútú tjín, tjin ñáa̱ xi jña̱ la̱'á tjin xi jña̱ aní tsa̱ján tjín, tjinnée̱ kua̱, kua̱ sá ku̱ni, sá ku̱ni xi jña̱, jña̱ kútubáne̱ kua̱ ma, úúmmg, ma béndáñá minchiyáñanée̱ fajinña chjúti̱ne̱ fajian áxu̱ne̱ ngua̱ minchiyáanée̱, michitaa níñu̱ michitaá ku̱ sa ménú, menú xi kábéndáñá kua̱ i̱ke ya̱ fajinñanée̱ aa̱n ku̱ sá majíannée̱.